alaga kədakka za uskwaku jappani wunka za nə kapti aməna, ai nai gane, nunda ba ma bilaiwun uskur znkəno yaye ai jasga barka badi bina ai jasəgə ai achi badi bai, iri kəndau fiba babu a jlumu indai har kəsga məyani za yabadə də məyani ni yim gaiya ka fiba kəda dununi ya kəti ka kadi dunuk fiu, gada kəm? gadak yatfe kunuk febabu kəda dununi, amma əmdəa əzga ma lalle gi va dukwa yadda be acha dukwa to lallene achi azənegi na kwari achi a tatkədegi liba ya lawa. gadau za ənda tazənə mama tiba də saga yadda be babu acha bəru dək əmnyali. ah irik fiya vasatu a liyau. koda a kunu kənda yaye, akunu ziya bi kwaya a kunuk ah saniya ben əmda vajlumu yaye, yim gadi yaye əmda unchu tajlami tam, tajlami ta dəbdigi, əmda a dəbdegi fiu ni, əmdaika za lallw, ənda- ənda a ənda atfegini a babkegi də dala ma a a kə masa fin kənu bai, bina lallai əmda atfegibi kuwa almədii ənkəno bəlan bai. a'a almədu ənkəno bələnbai, ayan nabaligi fi bəlan. iri kəndənau lallai va dawha əndi da dəku kulukfiu ga badai